Zareo agny Aostralia ndreky zareo mafana maloha toerana akagny voalohany tegna mafagna mafagna avekeo zareo tia miompy biby tegna tia miompy biby zareo na biby ino ompianjareo fogna.